Ku ma olõ viimäne inemine maa pääl, sis olõnõs, kas ma tiiä tuud esiq kah, vai arva ma, et äkki um mõni inemine viil. Ku ma niimuudu arva, sis ma kimmähe lää otsma tõisi inemiisi. A ku ma tiiä, et maq olõ tuu kõgõ viimäne, no maq ei tiiäq, midä sis. Sis piät uutma, kuna ärq koolõt. A või-ollaq mõistat.